حوالي خمس ساعات يوميا في المتوسط احتمال بيكون أأل واحتمال يكون أكتر ، متوسط الأجازات مش عارفه بصراحة يعني اللي هي الأجازات العادية وأجازة يوم الجمعة